<noise> tib martiy c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn par dzekna martiy c̲h̲eꞌn c̲h̲uꞌnn yud biꞌltsa bekwaꞌn c̲h̲ak c̲h̲ixkwaꞌ minn martiy c̲h̲eꞌn xgits lëd klab, par dzekna lëꞌ ic̲h̲ësa guꞌn c̲h̲ak c̲h̲ixkwaꞌ. <noise>